Respect, <laughs> gilema. Hmm Yelebire wa a tari yɛla zo'e zo'e wa'am me na woo <laughs> Ba san yeti gilema la pa'alɛ la fu nyɛ nɛra bii fu tadaana ti la dɛna ti la nari fu zɛkɛ e bii fum n bisɛ nyɛ e la a dagi duŋa, a de la nɛra. A me dagi nɛra deeni gee a ta'am gana fu bee a de la nɛresɛka ti fu kan nyaŋɛ iŋɛ e wuu duŋa. Ɛɛn hɛɛn. Magesɛ wuu, ba me yeti fu bo nɛeogilema de la A-iŋɛ gee to'e bunɔ ɛɛn hɛɛn. Solemiisi ni reciprocal. A me dagi sɛla ti fu yeti fu pɛ̃regɛ ayima ti a dikɛ bo fu. See ti fu itegɔ puan wan pa'alɛ ti fum n de nɛresɛba wa, fu ka iti duŋa itegɔ bii fu dagi nɛresɛka n de nɛreyaalega bii nɛrewoo. Ɛɛn hɛɛn. Bii fum n iti, fu itegɔ la puan nari ti nɛra bo fu gilema. Ba san yeti fu itegɔ nari ti ba bo fu gilema de'e fu bo la nɛra la gilema la ti eŋa wan dikɛ lebese bo. Bala n de A-iŋɛ gee to'e la. Fu kan nyaŋɛ zɛkɛ fumiŋa saazuo bisɛ ti fum gaŋɛ nɛrawoo woo mɛ dunia wa Zuo. Yɛs. Sɛba n biseri ligeri la buno bama ta'am sina dɔla. Gee sɛba n bisɛ ka biseri Bilam gee bisera la sɛla ti fu iŋɛ bo e la, fu kan nyɛ gilema aduma aduma zi'an. Bala gilema de la nimmu'urɛ yele. Fu san dɛna bia la suni ti fu bɔ'ɔra fu dɔgereba gilema. Fu san dɛna dɔgera la nari ti fu bɔ'ɔra fu kɔma gilema. Tuuma puan, tu nari nɛŋa duma mɛ. La sun ba bɔ'ɔra sɛba n tuni ba la gilema. Gee ti bama me lem bɔ'ɔra yamam me gilema. Ɛɛn hɛɛn. Ma, yelebire la a yɛla la zo'e mɛ. <laughs>